يعني أنا سباح ماهر بقدر أسبح في اي مكان واي وقت حتى لو كانت البحر عاصفة شديدة بس طبعا لازم يكون عندي خبرة وكيفية التعامل مع الموج انا من زمان وانا احب البحر واسبح فيه وأعرف كيفية أواجه اي موقف فيه لكن أنا أجدر اسبح كويس بس مو في العواصف الشديدة لازم يكون البحر هادي شوي عشان استمتع بالسباحة أنا اسباحتي عادية بس بحب اتعلم أشياء جديدة واطور من نفسي دائما